Ntelu la jikoo to, nna aadoolu niŋ i la ke, ke. ke i yitandi, ii jamaanoo kono. a ye, ka a yitandi, ka a puru ko dindiŋolu ye a loŋ foloo ko ntelu mu munne ti. Parisiko niŋ i ka aadoo titandi dindiŋo la. dindiŋo a ka ňiŋ loŋ ne ko ate mu munne ti, a bota miŋ too le, a ňanta munnelu fanaŋ ke la. Donku, wo aadoolu ka a tinna noo le fanaŋ a ka moolu loondi siloo kaŋ kuluuroo fannaa la muŋ se a tinna ise i faŋ lafaa noo wo saamoo i si i la kuolu fanaŋ loŋ minnu ye a loŋ ko i tanbita koomanto walla i la cosaanooto